Fomba fiasan'ny ampola zao an de magnazava andragno alongany, maro be raha hita agnatiny misy fognon'igny izy misy fosifosy igny, de misy ndraika koa raha mampirehitra ananjy agnatiny igny de misy douille sa ino agnaran'ny raha igny mitana ananjy karahan'igny de zay vô misy fil ananjy an itohizany an man- amin'ny intérrupteura, zaigny momba an'ampoly mampazava.